بفضل إني أكون الطفل الوحيد، لأن كوني الطفل الوحيد بيعني إني بحصل على كل اهتمام والداي ،وبيكون عندي مساحه أكبر للتعبير عن نفسي وتحقيق طموحات ،مع إخوة الكثر يمكن تكون المنافسه كبيره على الاهتمام ،والموارد <hesitation> ،وهذا ممكن يخلق الجو من -ال-التوتر.